أحب أختار يعني قوة الشفاء لإني وجتها بجدر أساعد الناس في التغلب علي الأمراظ والمشاكل الصحية اللي يعانون منها، وما حدا راح يحث يعني بمدي ألمهم ووجعهم، فإذا كانت يعني عندي الجدرة إني أشفي الآخرين بجدر أساعدهم يعني يعيشون حياة أفظل، وتكون يعني أقل ألم، فيجدرون يستمتعون بالحياة.